في احد الايام كانت في شجرة كبيرة وعتيقة. تقدر تتكلم مع الناس اللي يقربون منها الشجرة كانت تحكي قصص وحكم كل واحد يسمع لها يحس بالراحة جابته صغير وكان زعلان لانه فقد صديقه اقترب من الشجرة وبدأ يحكي لها عن حزنه الشجرة سمعت صوته حاولت تقول له لا تحزن يا ولدي الحياة فيها تغييرات بس ذكريات تظل معانا.